Jaa je'tii wul kotaq tz'e' wulmood ruu' kotaq miis je' nawii' chipaat wula este kotaq tz'e' ke nkik'amam la laa je'tii la hábitos taqee' reh kotaq miis ke kee kiwa' pan jenaj lugaar nkik'ux re'ka este je' sa concentrado je'laa ki' kib'an lo mismo ke nkib'an la miis cuando la la sa miis juntz'ep nim mas nim ke la <hesitation> la tz'e' ja'ar wulmood ri'nam je' al revés wulmood qaq'aram ke la ke la miis como ru'uum mas rich'eet reh la tz'e' rib'an lo ke la tz'e' rib'an va tonces are' qawilam ke la chikop wulpach ke ru'uum juntz'ep mas nim ru'uum juntz'ep mas rich'eet ke jenaj cha kib'an lo ke la mas nim rib'an